أحب الموسيجى العمانية التجريدية، لأنها تعكس تراثنا وثقافتنا الأصوات الجميلة، الربابة والمشاعر التنقل الأغاني تخلي جلبي يرتاح، بعدين أحب أسمع الموسيجى الهادية لأنها تساعدني أسترخي أتأمل، كل أنواع له طعم خاص يجعل مشاعري هذا التبغيه.